Pensu ca un tostapani funziona cu lu principiu di l'elettricità: addumànnulu si collega a la riti elèttrica e chissu pròvoca ca si quadìa qualchi elementu di lu tostapani. Quadiànnusi l'ambienti internu di lu tostapani, li feddi di pani ca ci sunnu dintra accumìncianu a quadiàrisi puru iddi nsinu a tustàrisi.